<hesitation> Agnahy e, kivà tiàko par rapport amy posy satrà ho kivà zegny <hesitation> mahafatifaty agnay kokoa o, na miaraky miaigna amignahy ake izy tiàko, fô saka zegny mikolikolasy loàtra de tsy mety amignahy.